युनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के संस्कृति बहुत दिलचस्प बा। एहां के लोग छोट-छोट बाति पे भी विनम्रता, सदाचार और शिष्टता के महत्व देले। एहां के लोग पारंपरिक व्यंजन में मछरी और चिप्स खाइल पसंद करेलें। और पारंपरिक मिठाई के रूप में पुडिंग, एप्पल पाई और चीज़ केक खाइल पसंद करेलें। युनाइटेड किंगडम में अधिकतर ईसाई धर्म के पालन करे वाला लोग रहेलें। एहां के लोग अंग्रेजी संगीत, फिल्म और साहित्य के बहुत पसंद करेलें।